<hesitation> Rusia, kapitalinazy voalohany Môsko, avekeo olo akagny dila maro tià tômaty, <hesitation> tià mihignana tômaty avekeo tià mihignana atody.